kona fer í stríð er skemmtileg áminning um yfirvofandi heimsendi að mati Benedikts Erlingssonar leikstjóra en þessi fer í almennar sýningar hér á Íslandi sem gerist spellvirki í þágu náttúrunnar Bergsteinn ræddi við ég vildi gera mynd sem væri aðgengileg og myndi höfða til breiðs hóps ég

verið heillaður af þessari tegund af pólitík

leiðinlegt að sitja á fundum sannfæra fólk en í aðgerðum er falið eitthvað þarna eru til fyrirmyndar alveg frá

sem var handtekinn stundum hefur baráttan á þessu sviði og átökin þeim punkti að þetta gæti farið að

og það er mjög hættulegt

þegar lýðræðisþjóðfélag getur ekki unnið úr ágreiningsmálum sínum án þess að menn þurfi að fara yfir strikið mig langaði að fjalla

bara Íslendingasaga þegar þær eru bestar eru það hasarmyndir ég er þannig sögumaður að ég þarf að halda sjálfum mér við efnið og og ræð ekki við að segja dramatíska sögu í einum dramatískum tón ég er of skemmdur af af showbusiness

halda mér við efnið þú vilt ekki vera predikari eða áróðursmaður en það er sterkur boðskapur í myndinni hún

það þarf ekkert að vera með neinn áróður um það við erum á bjargbrúninni sem mannkyn

við þurfum að breyta lífsstíl okkar og það er

kannski meira verkefni en við ráðum við hvert og eitt vandamálið er að snúa afstöðu okkar við þetta getur ekki verið vandamál neytenda lengur því neytendur eru vanmáttugir

að kalla til ríkisvaldið eins og

hætta steðjar að hvort sem það er eldgos eða stríð þá kemur ríkisvaldið þetta stóra og

að beita því

inn á svið sem verður erfitt fyrir okkur ég þarf að gera játningu þannig er að ég bý yfir leyndarmáli sem ég get ekki lengur þagað

gagni í lífinu börnum sínum fjölskyldu samfélagi það er í eðli okkar þarna er manneskja sem er

ýtt okkur yfir skaða annað fólk því tilgangurinn helgar meðalið það er þú ert að frumsýna myndina núna á sama tíma eru

að koma út á hárréttum tíma ég vona það ég hélt

ég vildi fara af stað fyrir ári síðan en því miður getum við sagt erum við hún var mjög öflug

frumsýningin og hún tókst ljómandi vel svo hefur myndin selst í kjölfarið

allan heim sem er mikill léttir fyrir okkur sem að henni komum svo fékk hún þessi fallegu verðlaun

núna ertu með athygli heimsins núna

að senda frá þér yfirlýsingu

guð minn góður stúlka við getum ekki annað sagt en að við höfum verið föðmuð af drottningu kvikmyndahátíða og nú vonum við að íslenskir áhorfendur blessi okkur með nærveru sinni að vera

að treysta á auðvaldið kapítalista fyrir fjármögnun fer þetta alltaf saman ég held að gagnrýninni listamaður geti

þurfum að taka það

úr jöfnunni

hægri þegar kemur að þessari

sem við stöndum frammi fyrir umhverfi okkar og langtímahagsmuni

jörðinni og þar tengjumst við öll en þetta er rétt þetta er

íslenskir og erlendir

einkafjármagn öllu er þessu veitt saman

þetta hugverk sem væntanlega þarf að hafa þýðingu umfram það að selja bíómiða Benedikt Erlingsson takk fyrir spjallið